को इतिहास दुनिया के सबसे प्राचीन इतिहासन और समृध्धन इतिहासन में से एक है। जी की शुरुआत लगभग पाँच हजार साल पहले भायी हती एगो मध्य सम्राज्य कहो जात है। और जा अपने विज्ञान कला और संस्कृति विकास के लिए प्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण तथ्य जो की चीन को पहले एक एकरत सम्राज्य किन सम्राज्य दो सौ इक्कीस से दो सौ छह इसा पूर्व के दौरान स्थापित भावो हतो। इस सम्राज्य के संस्थापक सम्राठ किन भी ने केवल देश को एकजुट करो हतो नाही करो हतो बल्कि कई क्रांती सुधारी गयी हती। <hesitation> चीन की पहली मुद्रा लेखन प्रणाली और मापन प्रणाली लागू करी हती। <hesitation> पूरे देश में व्यापार और प्रशासन आदान होए गाओ। इसके अलावा उनकी सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की नींव रखवो हती। उत्तरी आक्रमण से देश की रक्षा करवे के लए बनायी गयी हती हलाकि उनको आवन शक्त और क्रूर हतो। लेकिन उन्होंने चीन के इतिहास में सम्राज्यवादीयुग की शुरुआत करी हती। वाड़ में हाँ तांग और मिंग देश के महान वंशज के लिए एक मार्ग दर्शक बनी हती। को इतिहास शिल्प रोड के व्यापार बौध धर्म और के आगमन और कागजगओ पाउंड।